हरेक मनैं जियेक तहनि खानाके आवश्यकता रहता । कहिदेउ खाना सक्कु मेलके खाना महति कुछ ना कुछ हम्मर शरिरमे शक्ति मिलता मुल शक्ति मिलेक तहनि फेकुन खाना ओहके मजसतिति खाइक परता । यदि हमरे हुलाहुल खैलि, ठेलाठेल खैलि, अजिने होइओला खैलि कहलेतिति एगदम ज्यादा शक्ति मिलना खाना महति फेकुन शक्ति नाइ मिलेसिकता उहिमारे खाना ओहके फेकुन मात्रा मिलाके कब खैना, कैसे खैना कहनामे फेकुन भर परता । <noise> जैसेकि भाततिति फेकुन, तेनातिति <noise> फेकुन, दारति फेकुन, अँचारति फेकुन आउ आउ मेलके तमान खैना तिति शक्ति मिलता । चहे कुइमेलके तेना रेहे याते फलफुल रेहे या सागसिमार रेहे । कुइ फे चिज होबे सब महति <hesitation> कुछ ना कुछ मेरके शक्ति मिलता । हम्मर शरिर ओहके बृद्धि, बिकास करेक तहनि, हम्मर शरिर ओहके स्वस्थ रखाइक तहनि मुल खासमे का हे कहलेतिति तेना <hesitation> ताउन रेहे चहे, सागसिमार रेहे, चहे मास-माछमच्छलि रेहे । अण्डा रेहे चेहे जा हुइलेति फेकुन हमरे खाना ओहके खाइ जानेक परता आउ जाके बजारमे आजकाल तमाम मेलके केमिकल मिलल खाना मिलतियाँ । उ खाना तत्कालके तहनि मिठ लगता मुल पाछेक जाके असर करता उहिकमारे आर्गानिक मेरके खाना खैना जरुरि रहता, स्वास्थ्य मजा बनाइक तहनि ।